මම වඩාත් කැමති <hesitation> රූපවාහිනිය නොමැතිව ජීවත් වෙන්නද <hesitation> නැත්නම් <hesitation> සංගීතය නොමැතිව ජීවත් වෙන්නද කියන එකට <hesitation> මට දෙන්න තියෙන උත්තරේ තමයි <hesitation> රූපවාහිනිය <hesitation> නොමැතිව ජීවත්වීම <hesitation> කියන එක. මොකද ඇත්තටම <hesitation> මම <hesitation> හැමදාම රූපවාහිනියේ <hesitation> ටෙලි නාට්‍ය නරඹන කෙනෙක්. නමුත් සංගීතය කියන්නේ <hesitation> මගෙ ජීවිතයට එතරම්ම විශේෂිත දෙයක් නෙවෙයි. මොකද <hesitation> මම <hesitation> සංගීතයට ලොකුවට ප්‍රිය කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. නමුත් <hesitation> මම නාට්‍ය නරඹන්න නම් <hesitation> බොහොම කැමතියි. ඉතින් ඒක නිසා <hesitation> මම අන්තර්ජාලයත් <hesitation> එහෙම පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා <hesitation> රූපවාහිනිය තමයි <hesitation> මට <hesitation> මගේ විවේක කාලය <hesitation> හොඳින් ගෙවන්න තියෙන එකම මාධ්‍යය. ඉතින් මම රෑ හත හමාරට පටන් ගත්තහම <hesitation> රෑ දහය විතර වෙනකන් <hesitation> රූපවාහිනියේ විවිධ මාධ්‍ය ඔස්සේ පෙන්වන <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් විවිධ චැනල්වල පෙන්නන <hesitation> ටෙලි නාට්ය බොහොමයක් නරඹනවා. ඒ <hesitation> ඒවා තුළින් ඇත්තටම මට ලොකු <hesitation> මානසික සුවයක් ලැබෙනවා. ඉතින් මම ඇත්තටම <hesitation> සංගීතය සහ රූපවාහිනිය අතරින් තෝරා ගන්නේ රූපවාහිනිය.